لو كنت عميل سري وأبي إني أنضم لمنظمة اچرامية، أول شي راح بسويه هو إني بحأول اخد عاداتهم كيف يفكرون؟ كيف يتكلمون مع بعضهم ؟ بخليهم يوثقون فيي وبعد ما يوثقون فيي بحأول إني اخد مخططاتهم وادرس كل العمليات الاچرامية وبعدين بخربط فيهم بطيح بيهم.